طيب في يوم ما فيه عائلة من الطيور ضاعت أثناء موسم الهجرة، عملوا ايه؟ هما التلاته اتحدوا وحاولوا ان هما يتماسكوا مع بعضوحاولوا يواجهوا الصعوبات عشان يعرفوا يرجعوا لزاي تاني للمكان اللي هما كانوا عايزين يروحوا وايه اللي اصلا خلاهم ان هما يتوهوا عشان حصلت عاصفة كبيره فكانت الرؤية بتاعة المكان واضحه فبعد كدا وقفوا ان هما يريحوا في مكان الأول ولما طلعوا عشان يطيروا تاني ويكملوا طريقهم ملقوش نفس الخريطه اللي هما كانوا رسمينها او مكانوش لاقيين نفس الطريق اللي كانوا مأكدين ان هما هيمشوا عليه بعد كدا ضاعوا شويه وواجهوا تحديات كتيره اوي وواجهوا كائنات شريره جدا كانت عايزه تاكلهم وتقتلهم، كمان دخلوا وسط مدينة كبيرة ميعرفوش فيها حد وكل اللي فيها ناطحات سحاب كبيره فمش عارفين يطيروا منها وكانوا كل شويه يصطدموا بحاجه منها فيقعوا وبعد كدا يقوموا تاني ويحاولوا تاني لحد ما لقوا عالم كبير من الطيرر عارف كويس اوي الأشكال الجغرافيه بتاعة المكان خلاهم يعيدوا تاني الخريطه اللي هما هيسافروا بيها وازالهم فعلا خريطه وسافروا موسم الهجره كمان تاني مع اصحابهم التانيين اللي كانوا رايحين في السكه وراحوا الحمدلله المكان اللي كانوا عايزين يروحوه في الأول